Miezaka mitady raha atao zagny, izay zagny vahaolagna. Ohatra hoe manokagna fotoagna hamakiagna boky, na hoe manokagna fotoagna hizahavana télé, na hoe manokagna fotoagna hagnanovana fanatanjahan-tegna. Karakarahan'izay zagny raha atao e.